Pigem ma juu vist tsäid. Selle et ma juu külh mõlõmbat, aga, aga mullõ miildüs õnnõ, ku om hää massinakohv. Tuuperäst ma juu pigemb tsäid, ku om vaia kotist tetäq vai midägi säänest.